<noise> Akory <noise> ragnitse, <noise> mitete <noise> ty mpômpiko <noise> an-tragno <noise> ao fa <noise> mandalova <noise> rehe hanamboatr'azy.